Ithamba mavoko niithamba kuko na mringa weru <hesitation> na thabuni. Miraa ighinom mringa ura vadua wethabiha aha handu hamwi. Mringa ure ni mringa hu- waa huu- waa- waraefugha enabondokwi, mrigha wa ghara uthimchwe thabi ni maghoku. Kunu vandu vanathambia voshe ena bithabuni thakaro maana vandu voshe walejithambia hiyohiyoni nyii- chwaveka voshe hoi- nai- na ibethenyi hai. Mira luva vandu variverotana kwia mringa kwa thamba. Maana kwatha mringa wandu walayashuma ifuma kakuthaila duka kana mndu aku kwakumiminia nii njia chwathamba mavoko